عشان تسلج بيظة إحظر وعاء حط عليه موية وشوية ملح عشان تتجشر البيظة بسهولة، وحط البيظة وحطها على النار <hesitation> بس <hesitation> ما تكون عالية مرة علشان البيظة ما تنفجر، وخلاص لمدة عشر دجايج تجريبا تصير جاهزة.